gott kvöld ég vil meira skraut og meira partí segir Kristín Dóra Ólafsdóttir myndlistarmaður sem nýverið opnaði sýninguna kann frekar vel við þig en samt ekki þar sem hún veltir upp ýmsum hliðum

vinn mest út frá mínum og dagbókunum mínum þannig að það sem ég hugsa og það sem ég skrifa niður verður oft eitthvað aðeins stærra mitt var svona

með textum á þeir urðu líka að borðfánum um Reykjavík og ég hef svona haft svolítið gaman af að setja þá í ný samhengi þeir hafa

að vera í heimahúsum og á opinberum stöðum góð leið til að koma skilaboðum á framfæri ég var greind sem popplistamaður fyrir svona einu og hálfu ári síðan og það kom mér svolítið á óvart ég var ekki búin að horfa á sjálfa mig þannig en ég tók það bar mjög mikið til mín og fór að nýta mér það almennilega og það er einmitt það sem nýjasta sýningin snýst um

tölum aðeins um nýjustu einkasýninguna þína kann frekar vel við þig en samt ekki þetta er vísun í með Friðriki

það er eiginlega bara popp í mörgum mjög hugleikin á síðasta ári að verða ástfangin og skilja popptónlist á annan hátt það er mjög áhugavert að verða allt í einu tuttugu og fimm ára og vilja bara hlusta á

aftur einhvern veginn en listin mín er í rauninni að reyna svona kannski að upphefja eða vekja athygli á hlutum sem fá kannski ekki nógu mikla athygli að mínu mati eins og bara svona vera að vinna með unglingum í félagsmiðstöð í nokkur ár og hafði bara mjög mikinn áhuga á því hvað gerist á unglingsárunum og hvernig maður finnur sjálfan sig og allt þetta og hvort

ég væri hætt að vera unglingur og og hvort maður þyrfti einhvern tímann að hætta því fyrir mér kristallaðist þetta í Breezerflöskunni sem ég neitaði að drekka í tíunda bekk

komin í menntaskóla mikið sjálfstæði einhvern veginn sem kristallaðist í þessum drykk og svo var þetta líka í menningunni myndin heitir það einmitt to

þetta er svona hvort ætlarðu að vera fullorðin og og drekka þetta eða barn og neita þessu

ég sem sagt ákvað að striga sem mér áskotnaðist frá afa mínum heitnum hann var úr dánarbúi Kjarvals hann rak bókabúð afi minn á Laugavegi hundrað sem Kiddi sem átti

Kjarvals og einhvern veginn dagaði uppi á lagenum hjá afa mínum og föðurbróðir minn fékk þennan striga því hann var með listræn gen en svo þegar ég fór í Listaháskólann þá fékk ég þennan striga og ég vissi aldrei hvað ég ætti að gera á hann og hann er mjög stór alveg tveir metrar á hæð og tíu metrar á lengd vildi gera eitthvað mikið við hann og það varð þessi sem er alveg eins áttatíu á hæð og hann er svona frekar voldugur það supu sumir hverljur yfir því hvað ég væri að gera við þennan dýrmæta striga en en mér fannst þetta bara það sem átti að vera á honum þannig að lokaniðurstaðan á sýningunni og

bara já ég vil meira skraut og meira partí metoo fátækt og húsnæðisskortur voru helstu viðfangsefni blaðaljósmyndara á síðasta ári sýning með myndum ársins tvö þúsund og sautján opnaði í dag í Hörpu en sigurmyndirnar voru valdar úr hundruðum mynda sem endurspegla samfélag liðins árs við litum við í morgun sýningin var fyrst haldin árið nítján hundruð og áttatíu og hefur það að markmiði að miðla samfélagsumræðu og andrúmi

liðins árs gegnum linsu blaðaljósmyndara dómnefndin vildi vita söguna á bak við myndina og ljósmyndarinn sendir alltaf inn einhvern smá texta með rauninni eiginlega meira máli en til dæmis í fyrra að það væri góð saga á bak við og maður sér það alveg bara á í ár að það endurspeglar það sem er búið að vera í umræðunni á síðasta ári það kemur fram bæði myndum sýningarinnar er skipt í sjö flokka fréttamyndir daglegt líf íþróttamyndir

kvenleg gildi kvenleg gildi kannski hægt að segja það í ár er eftir Stefán Karlsson ljósmyndara á Fréttablaðinu hún er sem sagt af fjórum stelpum sem allar voru fórnarlömb Róbert

og þær eru sem sagt að fá sér tattú allar það sama ná svolítið svona að lýsa árinu tvö þúsund og sautján þar sem þetta var stórt mál og felldi ríkisstjórn fannst þér persónulega einhverjar sérstakar myndir standa upp úr átt þú þér einhver svona þetta er svo mikið af góðum myndum ég var náttúrulega mjög hrifin af seríunni hjá Heiðu Helgadóttur sem fjallar um fólkið sem býr

núna í Laugardalnum svo finnst mér fréttamynd ársins sem var tekin af Eyþóri Árnasyni mjög góð líka hún er svona frekar óvenjuleg fréttamynd frekar ljóðræn jafnvel þar sem hún segir rosa mikið með einfaldleika sínum má álykta út frá myndunum sem hér birtast að

sýnir kannski svolítið vel hversu fjölbreytt þetta starf er þú í rauninni veist aldrei hvað þú ert að fara að gera hvern daginn þú gætir endað í hvernig verkefni sem er